<hesitation> איך זעה פארוואס מענטשען זאלן זאגן אז מ'זאל עס יא רופן מילך, ווייל ס'זעהט אויס ווי מילך און מענטשען נוצן עס אנשטאטס מילך, און איך זעה פארוואס מענטשען זאלן זאגן אז ס'איז נישט קיין מילך ווייל ס'קומט נישט פון א חי' <hesitation> מ'קען עס רופן געמאכט-נאכגעמאכטע מילך אדער אזא מינע זאך, באט כ'מיין ס'איז נישט קיין חילוק אויב מ'רופט עס, כ'מיין מ'קען עס רופן מילך.